يعني في اعتقادي الشخصي انه لو حد عايز يحسب المبلغ اللي بينفقه في الوكل اسبوعيا او شهريا لو عايش في القاهرة ممكن الشخص حوالي يصرف يعني من سبعمائة ل الف جنيه واكل في الاسبوع ولو في الشهر يكون حوالي من تلت الاف لاربع الاف.